Wonto mmara biaa sɛ wowɔ ayɛmmoa anaasɛ aboa wo ne no bɛtena fie a. Ndɛ nsusu sɛ wotoo mmara biaa. Firi sɛ mmoa yɛ nnipa ho adeɛ. Wo fa aboa bi tesɛ kra. Kra yɛ aboa bi a wobɛtim ne no atena fie. Mpo sɛ aboa bɔne bi tesɛ akura anaa wɔ ba hɔ a ɔbɛtim apamo no afiri fie hɔ. Ayɛmmoa bi tesɛ kraman nso wobɛtim ne no adi agorɔ. Ɔwɔ atenka ma wo werɛ ho ɔhu. Wowɔ anigye mu nso <noise> a ɔhu. <noise> Wobɛtim de no a akyekyere wo werɛ anaa sɛ wone no bɛdi agorɔ biaa wopɛ. Nti saa ayɛmmoa na yɛwɔ no, ɔyɛ nnipa ho adeɛ. Nti sɛ medɛ nwɔ gyidie sɛ anaa nsusu sɛ, sɛ wowɔ saa mmoa yi bi a, wontoo mmara biaa. Na afei nso wonyɛɛ mfomsoɔ biaa ɔboro so bebree a ne saa nti no ebia yɛbɛhu sɛ anaa yɛbɛka sɛ ɔyɛ anaa sɛ ɔnyɛ. Medɛ nhu ne sɛ bɔne biaa nnim ɔyɛ paa.